<hesitation> لو مجبور أختار عمر واحد لبقية حياتي بصراحة أحب أكون في عمر الشباب، يعني في العشرينات ليش؟ عشان هذي الفترة فيها طاقة ونشاط وكمان ممكن أجرب أشياء جديدة، وكمان فيها وجت عشان أتعلم وأطور من نفسي ومن مهاراتي.